Octopus ree ɗum marii sembe harande yookam. Dum ɗo marii sembe masin nden ɗo marii juuɗe. Juuɗe ɗuɗɗee. Don marii juuɗe ɗuɗɗee. Wawaan nafti ra bee juuɗe man bo fuu haa wakka tii re gotel.